ازا كان على الاختيار بين الاستزادة في الوقت او المال ساختار الاستزادة في الوقت. والسبب في زلك هو ان الوقت هو موردي محدود وغير قابل للتجديد، بينما يمكن كسب المال مرة اخرى، فان الوقت الذي يمر لا يمكن استرجاعه. وجود وقت اضافي يعني القدرة على قضاء المزيد من الوقت مع الاهل والاصدقاء استكشاف-استكشاف اهتمامات جديدة والتعلم والاستمتاع بالحياة بشكل اكبر، ايضا مع الوقت الاضافي يمكن ان اجد فرصة جديدة لكسب المال وتحسين وضعياتي المالية بشكل طبيعي، لكن المال وحده لا يمكن ان يشترى الوقت او اللحظات السمينة التي يمكن ان تعاش، لذا اعتبر ان الاستزادة في الوقت لها قيمة اكبر في تحسين نوعية الحياة.